امریٖکی ضِیافتن منٛز چھِ رنٛنُک انٛدازٕ تہٕ امریٖکاہس منٛز تیار کرنہٕ آمٕتہِ رٮ۪وٲیتی سِیُن شٲمِل۔ واریٛاہ بہترین امریکی کھٮ۪ن چھِ اصلی باقٕے کھٮ۪نٕکۍ رٮ۪وایتَو سۭتۍ کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ منفرد حصہٕ، یِمَن منٛز پیزا، ہاٹ ہونۍ، تہٕ ٹیکس-میکس شٲمِل چھِ۔ علاقٲیی نُمٲیِشَن منٛز چھِ سٲحلی ریاستَن، گمبو تہٕ چیزیسٹک منٛز گاڈٕ سِنٮ۪ن ہُنٛد اکھ سلسلہٕ شٲمِل۔